Nan min nin' chuku tikián riñan tukwin' xuj ni bi chun chuj, ru'min 'ngo chilu riñan ba 'ngo chilu ni man' a'nga taní chuj, ni nanaj achij taní chuj ro' ni si 'hiaj chuj huin tikián chuj taj ki'hiaj taní kita'a chu chutu, si bé ta huin ba lij nin' chilu ta ni nari' chuj ni ta'a chuj chutu, ta huin tikián chuj riñan tukwi' chuj bé ta ta'nga' ta huin nga chuhue nej si taaj chuhue ni ñan nin' a'nga chuj ni taj si chi'ñanj chuj, kwenta si achij chuj ni baj chuj ni ruku ni achii nni nin' chuj ni tikián chú riñan chuj, taj ki'hiaj nin' chuj kichi'ñanj chuj nej taj 'hiaj ta ba rasun ta'bi nin' chuj si cha chuj ta huin si tikián nni nin' chuj riñan chu ta bin si bin chun nin' chuj 'hiaj tukwi' nin' chuj, si si ka'bbe tikián 'ngo chilu taj ki'hiaj chu'be chuhue kita'a chuj chutu si ninin si niin chilu ni bé ta huin chuhue, ba sikúj 'hiaj 'ngo sikúj ba achij anáj hioó ta nne kan yihia chu ni numinj sí' nga a'ngo sikúj lí ta nga taní chuj, ni bé ta 'hiaj chuj taj ché nni chuj taj nni chuj bé ta ni bin chun chuj baj chuj ta ko'ngo chil chuku ro', tikián chu riñan tukwin' chuj ta ki'hiaj chú' bé ta huin niin nin' chuj. Si ru'min 'ngo chuche, ninin 'hiaj ko'ngo chuche tikián chu taj ki'hiaj taní chuj kana chú', kiri' chú' chilú cha chú' riki hioó bé ta huin bin chun nin' chuj baj chuj, ta ko'ngo chilu tikián, ta ko'ngo chuku tikían, si 'hiaj nin' chuj riñan tukwi' chuj, ninin 'hiaj chilu, ninin 'hiaj chuhue, ninin 'hiaj sikúj, ninin 'hiaj chuche, ba stane ninin ba si tikián stane cha riñan tukwi' chuj, bé ke ta ta'nga ta 'hiaj chachij nini 'hiaj chachij, sé uñan 'hiaj nin' chuj ta ko'ngo ko'ngo chuj tikián riñan tukwi' nin' chuj taj 'hiaj, ta ba si ta'hui' nin' chuj ki'hiaj chuj ta ba si cha nin' chuj.